Olõq hää, annaq mullõ nõvvo, määnest autot ostaq. Ma lihtsält ei tiiäq. Parhilla esiki naaq eelektriautoq tulliq joba turu pääle. Ma ei tiiäq, nigu tahtnuq võttaq, aga samal aol, kas iks um mõistlik vai piäsiq diisliauto võtma vai bensuauto? Ja määnest marki täpsähe? No maq ei tiiäq. Olõq hää, annaq mullõ nõvvo!